هلا يا جلبي عارف انك خايف من الطيارات بس صدجني الامان فيها صار عالي جدا كل يوم تسافر فيها ملايين الناس بدون مشاكل ممكن تجرب تشوف فيديوهات عن كيفية عمل طائرات او تتحدث مع احد سافر كثيرا الرحلة قصيرة وتوصل لاماكن جميلة تستمتع فيها انا معاك وبتكون تجربة حلوة